<hesitation> indi maata mettiiji e tordaaji so ndi barmii en eɗi nawnoo ko honono ɓiɓɓe aadama nii. Ka ɗum ka so ngoonga mi anndaa. Sabi so a yennii ɓii aadama torloto ka daaba so a yennii ɗum yo meere. <hesitation> Hakkille an min kaa de. Kulle gatteeɗe <hesitation> ɓii aadama so ronka huunude ɗe walaa e daaba.